karaha karazan’ny kapa-kiraro zaoo, ôhatra misy i talons, ballerines a. De misy mocassins, de misy kapakapà tsotra. Ohatra ampiasaigny kapa tsotra zao ôhatra <hesitation> andavanandro, andro mafagna regny i, magnatô kapa tsotra. De ôhatra aminje nde hiboàka, ôhatra nde hamônjy raha <hesitation> mihajahaja rey, ôhatra mariazy zao, manatô kiraro talons, de mocassins, de ôhatra aminje kô ôhatra misy fotoana <hesitation> fotoàna magnang-danja be zagny amy fiainan-tegna, de manatô kiraro mbô miajahajà, zay fô.